Ekyi ekyerimbere ningoko nekyindi <hesitation> ekyi ekyakabiri nimbwa, ekyakasathu nimbunu, ekyakani nipusu, ekyakathanu nimbeba, ekyomusangyu ninzoka, ekyomunani ninde, ekyomwenda nimbene, ekyerikumi ninzoghu, ekyerikuminari ikuminanguma nimbogho